Bueno xa'a yó iin, iin mesa, iin nukuyo njananguo este yukachí ndanuja xhinaja, xa'a yó ndakio nuu njá atende xa'a nroyo tabla xo'ó nuu yondo naxa'a este nroyo chivixe xavan nduu, ndunde kenova'a njakuin kun texno'o ndaka nja'a njauu uu mesa deyo'o kendoyo nde tabla dexakonjá anio xa'aña koó ndexaña kó martillo ña'a yixun ka'a niño yo'ó té iin cierra nda'a iin, iin ndeyuu tikua naxa'a iin mesa uni silla chí ndii kuu mani ndaka'a kuni uu iin.